Damuwaji ɗi himɓe wontiri ha ɗuniya jota aran ni woɗui soinɗe joonɗe jam nɗen nɗe ta ɓo woɗi famɗugo nyamanɗe kanju fu ɗamuwaaji himɓe ɗo wontiri nɗen nɗe ta ɓo woɗi soinɗe nɗiyam